Ana wawi, ka jonnon non jiɗa fu min ka sallandikekam dinna. So dinna alssilamaku ko tawa fu sona keferoyaku ka ana jogi jikuloɓo. Dinaa jooni ana wayi hono mbaaka, eyyo. Sabu sa ƴeewi fay keferaagu, kañum du e dina mun feere. Ana wayi ko haɓɓere tan woni diina. Ko neɗɗo haɓɓi e ɓernde mun.